<hesitation> nembe nendi ni buiyangu noimba qnye ndeanye khusula oxhurula kwanja nokhutsia khushughuli yokhuenya nomba shinga enyala khulia, nomba enzie na amaduka khulwa khuwenga shinya endia nomba lwa ndi <hesitation> omurumishi wa nyasaye nomba katika huduma ya mungu <hesitation> omwoyi kunyala khuuruma enjie enjende sahire omundu koloni nenzia, lwe nziayo ndanyolo dodo abera mumakhuha karu kari kavi khandi khubutsakho. So esia okhurula khwanje sikhuli tsa okhurula kwo khuchenda huihui tawe. Okhurula khwanje roho wa nyasaye abatsea urumile enzie abundu fulani na abundu wene yaho wa ndalatsia nakhandi enjerelaa. Shindeanyanga okhurhenda nindii injila mubikao tsitabu nomba tsishida nomba kulaumi kwa tawe kho niirula aanga ndaratula okhutsia khusaila ka omulwale nomba khutsia khusaira omundu abandu nomba niyakhupirs esimu nenzia bomba emusa etsio ne tsishughuli tsie mala mba nnatsia saa mala ndenyi okhuchenda sana mujirani esaa yasi naelaumibwa nendupirwa amakhuba mmukongu tawe nali maajirani barwe enjie abundu nende shiiranga nomba enzieo nende shiiranya khubolekho atiti neengalukha khutsishughuli tsianje ango.